إيي صارت لما كنت صغير صارت أكتر من مره خصوصا لما كان عندي يوم كبير يوم مرهق ممل و في دروس كثيري بالمدرسي ف كنت أتصنع إني مريض ، أيضا لو كان عندنا مناسبة عائلية و أنا مضطر للذهاب للمدرسي ف بحاول إني اعمل أي شي عشان ما روح هاد اليوم.